singget uman um mesti ti um medical checkup idi ilu tisen pasen tuk penyakit dalem usa ilu ini

Ake tubo usa ngan penyagat ke um sukup luro kuman penguman yak tiga medep sungai bareng kado.

um Ida pe sukat ti telipun senganak ke amin eda, ataupun eda sukat ti videocall apan eda sukat pisiau ngan senganak da ya' eda bimbin.

ake suka pesak tasap um be'un kado pakai lau melok pa bareng um ataupun um stim tuak um ina ia' tiga penguman pengelo ke

ake selem neng senganak ke ban ida tiga ka ake ida peto tubo ake keto mutu ake inu um denga ake inu diak kidi ake kelo kuman ngan um diak kidi um ida peto mutu kumbin um layan ke kumbin denga ke um ina ia' edei lah ia' ti ake selem ngan um senganak ke

buk ake sukat pekalai pengenjam ading ake kelo belajen sagak sagak keto keto sagak um da-da- dalem um lepo ke apan ake sukat pa pekalai anak anak bayak pasen tuk sagak di na

Penusa diak ke peto ta’an um penusa be’un cukup ligit ngan nading dagang dalem lepo me ni.

penisen bio yak ake lepa belajan cen sekula um ake menjam pekalui pisiu dalem bahasa Malaysia ngan dalem um tirak orang putih.

ngadan bituen bituen dina um Utarit Zuhra Bumi Mari Mustari Zulhal Uranus ngan Neptun

suti diak ake atek kelo um alak tai suti ngan panak panak ke ngan laki ngan anak anak ke.

pengebio pemerintah negara ya' ketuk dulu tisen cen na'a ina Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj.

nakini gayak pembayaran tei pekaliu um nakini dulu be ale tai bayan diak kidi ka kaunter um nakini dulu kado bayan dalem talian bayan um selengen bank um ti online banking

yak un ta ake tai masat na’at banget tepalai um tai sada sungai tiga layan sungai di na na’at layan banget um lawi tiga layan be’un mano sungai di na ban peketo sio um jagak

talipon bimbit ke tapalai um buk tai kak ukok diak tai kawasan yak kebun um be’un ale tiga talian tapi buk ilu kak pasen kini memang tiga te talian ia’

gayeng ya' ake keluk nganun um ina ina ti inuk um pekalai sagak pekalai belian apan ilu sukat pekalai dulu da' ca la'a anak anak bayak ilu la'a

pengarap ke neng pengudip to nembam apan anak anak pekalai isiu ilu. asal um pekalai isiu ilu ayen be nawai ayen be tisen mesti pekalai isiu ilu.

Nakini menjat na anak anak um baca bup serita kado la’a ida baca bup um ba- baca serita cen talipon da

Music kadu' masem um saga Orang Ulu kina pe joget kina pe um kelok ngening dangdut.

Sukan yak ake manyi na’at um main badminton pekina pe um dulu tai nyatung da diak alak acara nyatung

warna pengelok ke um silem ngan bala mentem.

anak anak dumit nakini dalem komuniti me ida kado la’a na’at talipon da main pakai talipon um ida be’un ale main kak awang netau kuak cin na’a di

penguman ia' tiga sukat nak ilu tiga wat tiga agat um penguman um tasap yak bileng di na um kuman atuk um medep sungai kado pekina pa kuman buak buak um tempatan

anak anak nakini peketo main badminton um sepak bola ngan pekina pa pekalai ida tai ngasa

dalem minggu ni be’un tiga ale layan awang jadi peketo ujan abun peketo mentem

pula yak ake peketo ta’an um tung tegen pekina pa bungak masem masem bunga tak tena amin

buau dalem negara mek tiga kerajaan negeri jaga' le lan eda jaga eda pastikan eda un um kad badan um ngan permit kerja ke dalam lepo' ini.